Timbio <noise> reta oime yandambujuva, <noise> ipirerivae, yandeu re oyavae, jare ipire yandere vae yamondeta yande yaipotavae jare opitakavi yanderetereva kuraita ikavi yayemonde